اوكي اول شي بتبطل اذا عندك سامسونج وبتدش قوقل بلاي، اذا عندك آيفون بتدش آب ستور، بتكتب اسم التطبيق فوق بيكون فيه بوكس خالي جذي ف-فاضي بتدش تكتب فيه ،اسم التطبيق الي تبغيه يطلعلك وايد اشياء، تطق اللي فوق واللي أعلى أ- أعلى تنزيل وال- الأوادم منزلينه وايد، والباقي تقليد فما ما دش على الباقي دش عالي فوق وطق تثبيت او انستول، هاي ينزل التطبيق على التلفون، عقب تطلع من هاي الاب ستور او القوقل ستور بتحصلة في الشاشة الرئيسية آخر شي تحت صوب التطبيقات الي توك انت منزلها قبل، وتطق عليه تستكشفه. ساعات يكون فيه تعليمات فيه ايد تظهر جذي فوق تحت فيعلمونك شلون تستخدم التطبيق